Taronao saroanao ma lahy anao nikorana mombana vakansy seky nandianana nofisifisinao igny va? Andao am'zaigny ary karaha agnatanteraka ananjy gny sena fa raha ôhatra any ka sy mande ansena de ho lany akeo foana i vola io de lasa-panignainana avekeo hoe sy dia la nandianana i fa lany mi vola.